Haani neɗɗo laatoo waɗaka heɗitaaki hibaruuji, ngam noon ɗum waɗay neɗɗo laatoo e anndi pat ko fofata nder leydi e yaasi mayri. Taa heɗitataako hibaruuji bo, a anndataa koye <hesitation> fofata, a anndataa koye doggata to leydi maa, a anndataa koye fofata to yaasi mayri.